﻿Olulimi olumbaza nyowe saaha zinu rutooro habwokuba, kandi ningoonza muno kubaza orutooro habwokuba baaba mutooro kandi tukakuurra Fort, nahabwekyo tukesanga nyowe nabagenzi bande nitubaza muno orutooro <hesitation> kuruga obu nahati nitubaza orutooro nahabwekyo <hesitation> nasaaha zinu nikyo ndiyo <hesitation> nindubaliza